Mamlakat nomlariga: O‘zbekiston, AQSh, Rossiya, Xitoy, Hindiston, Germaniya, Fransiya, Italiya, Yaponiya, Braziliya, Meksika, Kanada, Turkiya, Ispaniya, Avstraliya, Saudiya Arabistoni, Indoneziya, Birlashgan Qirollik, Argentina, Janubiy Afrika kabi malakatlar kiradi.